في طريقتين انك تعلق لوحة على الطوف أول طريقة انكك ترز مسمار على الطوف علشان تعلق اللوحة والطريقة الثانية تشوف ليك لاصق من الطرفين ايسمونه 3 إم مال الخاص باللوحات وتلصقه على اطراف اللوحة من كل الجوانب وبعدين تتأكد انه الطوف نظيف وما فيه لعواز وناشف وبعدين تلصف اللوحة.